Eey, neɗɗo ne foti rewindaade humpito kala sahaa. Nafoore mun ko sa rewindiima maa anndu ko wona e mun. Maa anndu ko kewi. Maa anndu ko kewaani. Woni noon Caɗeele mun, so a wiyi aɗa rewindoo <hesitation> humpito maa yiyi hen ko wona goonga cikka ko goonga <hesitation> tampinma e dow mehre.